أكثر لغة أجنبية أتمنى لو إني أتحدثها اللغة الإنجليزية، لإنها الآن هي أكثر لغة منتشرة، على الموبايل وعلى الانترنت وبالمدرسة وبالجامعة، هي أصبحت لغة العلم، وكذا أنا أحبها يا ريتني أعرف أتكلم إنجليزي.